لا ممكن الاشخاص يأثرو على مصيرهم بأن هما يجتهدو ويبذلو مجهود اكتر ويتعبو ويشوفو أساليب جديدة ف دا ممكن أن هو يأثر على مصيرهم